أدري إنك خايفة من الطيارات، لكن تذكري إنها واحدة من أكثر وسائل النقل أمنًا ، حاولي تركزي على الوجهة اللي راح تروحين لها ، وفكري في التجربة الجديدة، كمان ممكن تاخذي معاكي كتاب ،أو تشغلين موسيقى عشان- ت- يعني تشغلين بالك ،وهنا معاك أذا تحتاجي أحد يواسيك.